<hesitation> náñtɔníŋɛ aŋtʋ tí gnaŋɖárɛ'ɛ álámɩnáá mí gbaagba? Ñŋ dɩ mɔsí sɩ dí tɩŋ, dɩí yála ka ná gbɛtɛrɛ dóminá, dóminá, ñŋ gnɛñ nɩ ñŋsɩ ba tá yúkú bʋ fátɔ bɔɔ, símɔɔwá. <hesitation> dɩíná ʋgúúni, ʋgúúni kʋnáá sɔkɔwá mɔɔ ñŋsɩ kʋná lɔ losumóó kʋkɩ, bíɩ kʋ ɖéŋna álámɩná, aayí bʋ tɛlíɩ, kʋʋ sárɩíyá bʋʋlɛ. Dɩí yála ka ná <hesitation> dóŋɛtí, dóŋɛtí wɛ bʋlɔró, ñ kʋ yúku ní mɩnɛ kéé kʋná róó sárɩídzɛ. Náŋtɔ tɔɔ baa yáa sɩ vaáa gníñtɔmɛ ñka gbóŋ-gbóŋ, vaáa gnɩñtɔmɛ ñka kaá gbóŋ-gbóŋ, káná ró, kasíñgɛlíya ró wɛ kʋmɛ ró. Kasíñgɛlíya wɛ bʋmɛ ró. Kasíñgɛlíya táyɛ lɔlɔ kpínɛ bʋrʋ bɔɔ. <hesitation> ñŋsɩ dɩ lí atɛ lɔ dɩí yála ka dzʋ límɔnɛ, ñŋsɩ <hesitation> vináñtɔ tʋrʋ wɛ, baá yatɩ sɩ óturó-óburó tʋná bíɩ ŋsɩ ŋ tukú tɩ mɔɔ tʋʋ kiiki nííyá, tʋná ró yɛ álámɩnáá fóé tɩ, tʋná ró, tʋná yɛ álámɩnáá fóé tɩ. Ŋnáa? Tɔ ñŋ dɩ lí bʋlɔ dɩí yála ka ná dóñdzanɔɔ, dóñdzanɔɔ, na okúrúkuru, na okúrúkuru, dzadzɔɔ ró yɛ álámɩnáá gnaŋ dzadzɔɔ, na náŋʋná lɔɔmɛ ñkɔ, a náŋʋná lɔɔmɛ ñkɔ, lɔ tikpóomɛ náŋʋná, bʋná níŋɛ yɛ álámɩnáá gnaŋ bíí yá, gnaŋ síbí ñŋsɩ bɔɔ níŋɛɛ dí tɩñŋa kala mɔɔ, ñŋsɩ bʋ ɖéŋna álámɩná, bʋʋ yála ka yɛ álámɩná dɩgaŋgáñ, bʋʋ yála ka yɛ álámɩná zambá, bʋʋ yála ka kʋ álámɩná, ŋnáa? Bʋʋ yála ka lísí álámɩná wosóo <hesitation> bʋ yelé náñtɔnɩŋɛ tʋ, bʋ bisí álámɩnáá fóé tɩ bɩɩ ŋsɩ ŋná tɩ lɔ bʋrʋ tá ŋdzaá bɔɔ.